To nga mandalai ga nga nzè a an ndihi atasa ndèvèl ta nkinnè nzau kè a mandalai n kè? A zan zan kè? Nzi ngaya zan kam laifi nga bi nzi nga amba nzèn ba in ndi ndav nga bi mama ba ndi ndav n nyè ba èshid gèd kumkba nyè dalai malgwujahi a zhigilè zlin dèn gèd a nduhi nstad ntsad mafahi ba zhè wandalahi ba zhè nduk zlang a gi ga nag gau sabani a ntè nga bi nga nzhèn tsèma skwi ntèn ndèv nga tèngè n bi.